Ndikkinami mi laarta bingel pamaro haa rayuwa am fuu, ngam bingel pamarel wala bone ayarata wala kuugal ahuwata ko ndei kala ko ayidi fuu be wannete be nyamnama be yarnama be wurnama ko ayidi pat bo be wannama.